To min fiya cherka fo kutanbo min ya gombe daga gombe mi ya fiye kange chuwuti ki kwami, kwami wuro miyau min ya fiye kange chwuti ki doho, da doho wuro min ya fiye kange chi chwuti kiwuro dole, ya kako mi yau, yamu ya min yarum nye kange yilama farmin kuma miya chineneu a kona mwekanka kanger yori kabo cho mi kwen daga fo ya mi yarumche, yobbe cheu wi yilawe mi yila bo mi ya Fiye chi chwuti ki lawanti, miyau akwai nyekange yiram Far doka mikeu, nuwa bolu ma, cho mi kweni yama machenen yarum che yarume ma yarum che na new nibo kwab china dilo dikeu, dikeu chi morecheu, yila m na wuro cho dan cho nuwabo Lumau kwaama a chorti mwembo wi, di ke wuro chiyilan chi famati chekeu kwaamaa necho tikali moreche ta'arecheu min kweni min ya gari yochi chwotiki adamwa shi soti ki yola yakako mi yayeu miya dike chi chwoti ki kwobka dilo kinye ki kwobko dilo, kwobka dilo nyo yaw nyo yo fiye chi chwutiki, ki nyi banjo ri ki Fiye yakado nabboti a bwanten kwaama, kwaama toki nyo yila kimen ki kwob kimen dilo, to miya miya don kwab ka dilo wi bitine adamawa chi dike yaki yere amma miya fo kuten bo. Mi sati wuro chumeu, min kwen dagafo zuwa kashere yama ma yarume kangbu wuro yila nye durmi kuchan mik wuro rasam nyi mi bwe bwayeheche more cheyami ma yorume akang dike fiya cheu, <hesitation> dike fiya cheu bawo churum kan kwaama dike cho matiyeri, kume kwaama kiye mweneri boumatiti kume churo. to wi mur dike yama yarumcho kashere, mi kwanu da ga ri yila bomi ti gari yo kange chi chuti kital billiri min ma yarime fi nye yi durko wuro to ma buwarum nuwetiye ywel nuwe ma tiye moreche wo chi chwuti ki baba danladi Bako minya chineu yamin yarem cho wi a masyim mi bibwe che mi bari boun yarem cho, to nuwo luma bako miko wuro matikali foh nubo wuro lokaciyo wo lobwo lobeu kwambe kangebo nuwe kwamba matikali wi ya chenen nangen nuwe nen chi fiya tikali wi morche to daten wo cho chin temi min ya chinen jiyara min kwen daga fo min ya lotinge yamiya rum kuchan miko nye dur miko mamme alkali, ki lokacin do kwaama necho duri kori yama fiya chobo lo min, kwaama necho makami wo cha ne gwamna tikuli ti fiye wuro yilam na bibei manjalisa che ti ya min kwen yami yarum cho loh cho lotinge maseyin dike kwaama ne cheu kwaama cha choti mwemwi, dike kwaama necheu kwaamo a kwob dume dike churo kwaama a tikali moreche duk dike chi yo kaberi kwama a machinen to di wmor dike mi yarage ri bidi talata ri yamin chau kasuwa chi choti ki leggale kuma kwama yilau ki mo kwamer sai wure ri min yah loh dirya min ma yarume kang bwar so dike min maneri zuwz yanzu.